கோடையின் ஆரம்பம் - ஜூன் பல இடங்களில் கோடையின் அதிகாரப்பூர்வ தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது, சூடான நாட்கள், சூரிய ஒளி மற்றும் வெளிப்புற வேடிக்கை. ஆண்டின் மிக நீண்ட நாள் - கோடைகால சங்கிராந்தி அதிக பகல் நேரத்தைக் கொண்டுவருகிறது, கொண்டாட்டம் மற்றும் உயிர்ச்சக்தியின் உணர்வை உருவாக்குகிறது. பள்ளி வெளியேறியது பல மாணவர்களுக்கு, ஜூன் கல்வியாண்டின் முடிவையும் கோடை விடுமுறையின். தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது.